سوله ماته چوپتیا، خوشحالي او زړسوي راپه یادوي. زه پکې د جګړې نه‌شتون او د تفاهم فضا وینم. سوله یوازې د وسلو نه‌کارول نه، بلکې د زړونو یووالی هم دی. د سولې په حالت کې انسانان پرمختګ کولی سي. سوله د بشريت لپاره تر ټولو لوړه هیله ده. کله چې سوله وي، ژوند هم ارام وي. سوله د شخړو حل ته د خبرو لاره ده.